وسائل التواصل الاجتماعي هي إللي استخدمها عشان أعرف الأخبار، <hesitation> هي إللي توصل لك الأخبار بسرعة جدا، والأخبار إللي إنت تحتاجها، مو توصل لك كل الأخبار مو في أخبار إنت ما تحتاجها، أو مو مهتم فيها برظو تلاقيها في وجهك، لكن الأخبار هي إللي تلاقيها على التواصل الاجتماعي إللي تبغاها وتبغى تسفسر عنها.